खायचे कपडे भरपाचें ते ठरवपाखातीर तुंचा इष्टान सकायल दिल्या गजालींचो विचार करचो। कार्यावाली तुंचा भवोनाथ खायांचो कार्यावाली करपाचे येवजाण। आस देखिका पायस वाचपा, वेवसायिक, बासपक, दर्यादेघर आनी सुसेग घेवपाक तुंची इस्थ सरासरी तापमान। अशिलेंय मायादां हावामाना भवोपाक वाटा। अशें मनूना, कपडे भरपाक कण्य गरजेचो गजाली हांगा दिलेयात दून चार टोप वा शिर्टा। दून चार जोडी पॅन्ट्स वा शॉर्ट्स। एक दो ड्रैस वा स्कर्ट्स। भीतर्ले कपडे आनी मोजण। सुसेगाड चालपाची पायंथाना। जाकेट वा स्वेटर। छेत्री वा रंकोट हावमानाचेर आदारून। खायचायय परिस्थितिखातीर ते तयार अशेंम हांची खात्री करपाक खातिर भावंदे पयली हावामानाचो अदमास तापासाचो उगादस दोवरता।